أيوه طبعا مؤمن بيها، لان هي اتذكرت في القرآن، الجن بس الناس بتستغلها في مواضيع تانيه غلط، بيستغلوها في ان هما يرموا عليها حاجات ضعفهم وحاجات قلة ايمانهم وكدا، هو موجودين اه بس يأول الموضوع بطرق غير صحيحه وبيدخلوا في حاجات غير صح.